إيه نذكرمرة كنت محظوظ برشا، يوم كنت مسافر وما خططتش مليح للحجز ووصلت للقطار واكتشفت إن الرحلة كانت محجوزة بالكامل وما عنديش مكان، قلت خليني واقفة شوية نحاول نشوف حل فجأة شخص قرر يكنسل رحلته في آخر لحظة وبقدرة ربي عطاني تذكرته كانت لحظة محظوظة حقيقي.